Yu ñoixo ta xatan ini kuchi ho o on. anria kacho nrivii ñoo kan'na xian, ña dakanaña xin yuxa, ta chua no yó no yo'ó, no yo'ó va yo dachona, ña taton chó tavinia ta dikuan nguan kixanria chin tiayá.